اليوم مكتشف رائد الفضاء النجم قرر انه يصل الى هذا النجم ويستكشفه <noise> بدا انه يسوي دراسات ويصنع سفينه الفضائيه ويستعين باخوه ,وصنعوا السفينه الفضائيه وبدؤوا يتجهزون عشان يطلعون الفضاء يكتشفون القمر ,ولما علموا رجال الاعمال صاروا يعطونهم فلوس عشان يجهزون معهم السفينه ويستكشفون القمر و يكتبون اسمهم عليه.